إذا صديق لي يواچه صعوبة في إيچاد وظيفة بعد التخرچ، أنا بقترح إنه يوسع دائرة البحث; ي-يعمل ويچمع علاقات مع الشركات واصحاب رؤوس الاموال والمديرين المهمين، يبحث عن الوظا-الوظائف الشاغرة والمچالات اللي بتحتاچ طلب عالي زي التسويق الرقمي مچالات اللغات.